מ'זאל צושניידן די גרינצייג אין קלענערע שטיקלעך אריינלייגן אין א גרויסע שיסל צולייגן צו דעם אויל, זאלץ, פעפער אריינצולייגן אין דעם א גוטע טעם, דערנאך זאל מען אויסשפרייטן אלע גרינצייג אויף א גרויסע בעיקינג שיט אז ס'זאל האבן ארום זיך גענוג פלאץ זיך צו קענען קאכן צוזאמען, נאכדעם זאל מען אריינלייגן אין א אויוון וואס איז הייס פיר הונדערט גראד פאר בערך צוואנציג מינוט, דרייסיג מינוט, ביז עס ווערט שיין אפגעבראטן און ווייעך.